بفضل الشهر يناير ادري اجابتي غريبة بس صدق احبه لان الجو الابرد بالسنة بيكون في شهر يناير. وكمان اكون في اكثر كمية مطر. وهذا جوي. يمكن ناس وايد يحبون هالشهر بس انا بفضل يناير عن كل الشهور